Na hoe fihinanan-kanina mandraina, antoandro, hariva, alina io dia raha koa zaho hoe tokony handingana raiky amin'io dia aleoko mandingagna ny andro antoandro na ohatra ka voky sara be zaho tamin'ny andro mandraignan'iny dia tiako hoe antoandro zaho sy homan-kanina noho ny hoe amin'ny mandraina